Antimbi he a flee ma he gíni flee fe feefi uhúru. Bari blúŧi wi ma ngitilina ngi wi ma ngíyi, wee túur, we gí ye ngi Haala.